Ny raha magneno maro araka ny zah heky misy korodogno, misy piano, gitara, violon, flute, <hesitation> ino moa izy teo fanfara sy ny tariny maro izy fa zay.